والله أنا عندي <hesitation> علاقة جيدة مع أصحابي يعني نحبهم، ويحبوني، وهاذيك أعز حاجة، بالطبيعة مش يحكيو عليا بالباهي لأنه أنا باهية معاهم، وأنا ما نتمنى الشر لحتى إنسان بالعكس كيف ما نحب لروحي الخير -نحب- نحبه لغيرى، نتمنى لروحي الخير نتمناه لغيري، هذيا يعني من الحاجات اللي تعلمتها، والحاجات اللي تربيت عليها لحسن الحظ.